To myani bukata mə fu gə tu a tsən gə nen myani ma wutu ma ji daɗi ba ma buŋ wonəŋ sabotu myani mə tsən a karka shi gya gon mə shi shi mə tu gya baban citə ngən tas kuma mə tsən a yaya kə baban ba ma tu ciwo gam a tsən gə nen tə yaniŋ har kamin naŋ dah vari tə mbi tə myani mə tsən ɓastə mə fi pəramaren ghɨl səkondaren makaranta ke nen yani a mbim a tlər mə sən fiɗi gari valti mya tsən ngəni sai yan cin tə la ɗa ɗan so ba mə tu gaman a gip kə vu ngə niŋ. Ngər won ɗaŋ a fim mən ba ma yeli ko gon wo ɗya kwatan ta tə fi gon wos mən to ba yan cini ainihi gon ɗaŋ a ɓwa təŋ amma tə fi tə kwatanta ci nges ba ma yeliŋ don gya gon ɗaŋ mə tsən cim shi ca ɗya tə vər labares caa ɗya kuma tə kimanta tə yeli shi ya sa ya won ko mya wutu ba mə yirəŋ amma mata nga mə du ma ta nga mə yeli ma fi la ngai so yan a ca myani yan mə yir yawo nəŋ ma wutu to daga a nga eli eh caŋ ma nga mə yeli ma nga mə təni ma fila ngai to ya sa myani ma wutu to a rayuwa konu citə yanayi wos kuma konu citə lokaci won ɗaŋ wo ɗya yel ngər won me kyau a ken wos wo ɗya fi takama ngai to myani lokaci gən a lokaci gya gi ma ta yeli lokaces kuma wurɓa ta yi tə valu mən dwam tə ta ya fi la tə kobo tə səsəi. Tarau lokaci gya gi dullu wurɓa atayi nera namdam tə nera dzub tə nera ashirin dullu wurɓa in ata yi ngəndi abinda zan iya gaya maka kenaŋ.